Ditna nde'eadenundo ja kuii uni fresco vixi ya'axi ja ku xeeni'inindo xi ndiaá ju kuii ju ku ja kajndo jiao ku ku vidando ja na ko va'ando xe respirando tna'a ju nadiitando ku taachindo ndeete ndoo ndoó ja ku respirarndo ni ku tachiolor jani yuku kuii jiaa xi aninde'endo suaa ku java'a ja ku respirando adi ja kuee in diuku xiindo ku ditniindo yaaxi ka ja kuii va ku tachindo jiaa ku ju vaaka ja ku pulmondo duka kaana jia kuja xede ja kundo campesino kodi duaa iiyo ja ka'una.